Karazana lasiety hita an-dakozy da misy e sopera, misy gne boly, misy koa e kantina, misy lahateo e lasety, da io zany arakarakarigne raha amboary, raha ohatra integna hisakafo da gny lasety gn'ampesay raha ohatra zany integna mbola hign- hamboatry sakafo ,raha ohatra agnopy sakafo da ahisy ame <hesitation> kantina, e boly moa zany mazava ho azy fa agnisegny rano hindranomy, izany zany e fampesagny enazy.